بالنبسة لي اليوم المثالي يبدأ بصباح هادي فنجان قهوة بعد الفطور، أخرج في جولة أتمشي في الحديقة أحب إني <hesitation> أستمتع بالجو الجميل الصراحه والطبيعة وبعد كدا أذهب إلي العمل ، ولازم يكون العمل ممتع يعني ميكنش ممل. يكون في تحديات <hesitation> بعد الغدا أحب إني ألتقي بزملائي في مقهي، ولا في حاده بعد الظهر ، وأحب برده إني أيضا إني أخصص بعض الوقت لهوياتي الرسم ، الكتابه، وإذا جاء الليل بحب أطبخ العشا وأشوف أصدقائي وعائلتي ، وناكل مع بعض وأنتهي اليوم شكرا.